Güenu, ain cosas que se ven dendi huera comu el tecrau, la huenti de corrienti i la pantalla. I alogu endrentu están las memorias, el processaol, el discu duru, tolos cablis i tolos enreus que ya no sé cómu les izin. Á, tamién el ratón, que sin ratón es compricau d'avial-si. Alogu tamién lo que l'izin los periféricus, no es? l'escani, la emprentaora, las pantallas ussiliaris i, güenu, si es portati va tó juntu, craru.